Ok avuina kavanai ema inaina wa, au ama kamurageole aonai au upukuna gegiaokuo au ai au avuina varoriku na au wa no aoku ugamagi kiaka no wagia no veavuina kia au evailigakuwai ne au skuli kapurai akwalimuwai ne pene veamai pene veamai ne au amaku kavanai. Au amaku makina wa ia wa era wa vearawa voovagi pe avuina kavarai wa maki ai inaina auna na au givaaviku kamuna. Au givaaviku kamuna ia makina nauna makina eva tikuli vanamarao nauna maparara vavine na geinaguluole. Geinaguluole ne rekeara e gereara gealuna roigere vearawa. Ne au laani ka ne pana laka askuliwai aonai ne pana laka maskuli kaai aonai ne eveuguagikuo ne evaalu alikuo ne eavuinakuo. Ia eveaina ekilao, oi olakana olaka gerevagina oi wanai rakau pono kala oi ai ripamu era oi valigumu olaka gerevagina. Ne ai enai pa aluao ne au eveaina oi ana vakilamu, melo ka oina pono rawalia waia wa first man e last man. Wakila ekilagiao, au kaana wakila ae kilagiana au geku maguliai First time au givaavikuna waavuina kilana au eva kilakuo wa, arigi melo pono rawalia waia melo ovovona e melo ikana neiwao. Oi gemu kwareai, oi wamelo oi pene olemu. Ne au waeau augamagiana ne au waeauna au evailigakuole wainainana. Au evailigakuole au iwaguna ama aluaona ne au wamelo popaka au upukuna ekalaaole ne aonai au akilao o na ia wa melo ovovona pe eia wa makina wa melo ikana ne iwaguna ama alualina ama augamagina aonai wa waveaina veavuinana nama naura geriai, givaavira geriai pie peavuina agia kwalana waguna magulina perakava, kwalana veavuina aikina e no melo voovagi vavine voovagi gekala venirana ne gekala auvagi auvagina. Ne rekeara wakala kolemara aorai ne geve kwareana. Na niuniu aorai ne waveaira waveaira waila mageve raka venirana ne kwareana eve vairana. Kwalana ia gava aunaaunana, vaaunaauna aura aurai ne au wa advise au geku ai iwaguna aapi auau veaaole au nauku iwaguna ila teenagers. Lewana au vavine valigu au nauku eveaina aavu avakilarana, emaguli goma maguli ragena iwaguna wa vanamo ai vearawa ne omi ne vearawa laininai pogoma rugaali ne au eveaina omi ana vakilami Piove tikuli namanama aonai wa melo kopuramo, ovovora e ikara, wa melo kopuramo wa kwalana vii uvera uvera makina wa waveaina wa kala auvagi auvagiai ne vii uvera uvera mapie veamai wa. Oi gemu maguli kevena rowagina na oi waviina ne oi mapene va kwareamu. Au melo waveaina gealu alina aonai ne waveaina lewana ila valigu vavagi na oi ai ripamu oi arigi laani pono keo. Kwalana keo wa, keo rekeara nanama, keo rekeara ai nanama, rekeara gekeona ne nega wa gealu ragena. So oi iwaguna raka veaina advise pono veveni pono veavuina? Ne au wa waveaina waugamagi aokuai aapi auauana ne au evakilakuo. Au alakao wauga wakilakila alakagiao tikuli kapunai evakilakuo veairai pe au ai akala auvagi auvagi wai. Auniliamalima geve era wa tikuli aura verere social night waila gelakao au wa irauna ripamu waugamagi rakavana eapikuo ne wainaina maugamagiao ne ai aririwawai pana ao. Pene ao vanugai ama aluaona ne wainainana au iliga kamuvagi evenikuole kwalana iwaguna magulina auna awailaana ne augamagina wa au nauku rakaveaina pie alu namanama au aikina aurai au aukwaua ila pana vakilaria Palagu aonai ila pana avuinara eveaina eveaina kwalana Laani ka ora ka aonai au aikina ila geriai. Wavuina ila geriai pana kilagi vanagia ne ilana ne mapie kilagi vanagia wa ila naura geriai. Ne ila geria maguli pie nama kwalana pakilagia wa melo voovagi e vavine voovagi aonai ne oi gemu maguli pene varakavaa oi valimu maki peneve rakava aonai wa oi pie kilagimu vanugape waveaina wa pie munemune agimu, ne ogiana neveaina kalarai avuina ai au kamonagira. Ne aurai ne au wa wavuina wa wa best advise auna au givaavikuna au evenikuole aapi auauaana au geku ai pene veamai eoma.